קאלי ג׳די וחד אלנהאר מא דיר ח׳יר ותנסאה נדיר אלשר ותפכּרו، האד אלג׳ומלה בקאת פי ראסי וכתמת בי הא חיאתי דימה כנעאוין אלנאס בלא מא נבקא נחסב שחאל ולא שכון שכר, ואלח׳יר לי דרתו רזעלִי פטריק מא עמרני תח׳יילתו, אלנצע׳ה בסיטא ולכּן פיהא פלספה כבירה.